Na tu xu naxunla xnaꞌ gonan <hesitation> bellama bellama we xa mole ma <hesitation> mole malliga ni na katillo ma no tarta mana nan llote na ne familia ner per lento karroners tu platilo male <hesitation> chintu rrone mache rekan nchuka mal a lo loi lach er tiempo ma kwasitile bez ta chyiyamte mas lor tiran bez llia lei ret nen xnaꞌ diikaꞌ to mnia made chllia xnaꞌ diikaꞌ waka winexku wenexchu ku dike nex dite ma le we nex xnia xnaꞌ diikaꞌ chirkwilando la um xena xnaꞌ diikaꞌ niaka ka planta lliaka na tika wen rro comida wa lei xnaꞌ diika' matu ta tato mani wen let tena tat tod na to <hesitation> xunla xkwale pues ni toi na comida ma nateka te lo wei wakamole <hesitation> ma lei rene hierba santa male niinaꞌ Ni rrunex to re raas to mole lin xnaꞌ diikaꞌ rola xkwa lei chitu <hesitation> rond llia mawale chite wen xne lede tod tartod na on le dios ma xini dios na dane ka mal nate na ne kanun kaben ben bda na ne ba mat na ni nwa xcomida toma tix xula xagolan xnaꞌ diikaꞌ biz mal was diika blle nale <hesitation> chitun chegale nittə tu tech gale xitu axta to llid